Kua ñeerenduka jaeko tembiporu ikavigue, jokoropi yaikua opaete mbae, ëreï yaikatutavi yayaɨijaka, amogue guɨroviauka añetëtë ikavi mbaeva, oimeko ikavi jare ikavi mabae va